Buen lo pus kunji manarajau lo ke es ne naru y ne nimix ne naru pues para kauk kauk lanu'u ke jui es kandung butung kul'us y kuanse peuk se jiuk manaba kurua u bakaseik jui se kin'ieje manatsei jui kupu bupek limi naru kupu lu'uei bupek hasta tsukuet kukue'e jui peuk se mananja saria jui malabejeu natung kupu butung y si bakaseik kupu manatung re sania nguljue se kipieje ku mananja o manasu bareik kupu jui malabejeu hasta kuanse kipia re nguang lo ke jiuk banasei hasta kuanse jiuk manaba kukue'e kujupu ra rama rake nda naru kupu stinjia kuanse jiuk kinjie'en peuk se manaba jui manama naku'us si kixip lajaiñpus jui malajaiñ natung kul'us re mi'at rapu nipeuk miiat larut kupu stinjia limi naru jui nipeuk bumang natung kul'us jui lem bumang marua naku'us y de mi'ia rapu kupu stinjia sania naru se jiuk tumei mbai se kixiap mas pus naru jui bi'i lo ke jiuk manasap kupu manaei y ne nimix jui mut nimix jui sa limi jui mejeu kul'us se ngupai liya ejeil y se ngusaung nejeiñ ndua. Jui nip likꞌiajam mbumejeu kulꞌus limi rimix pus kuas nip mbumejeu kulꞌus rama hasta kuando jui batsau ya nip lunejem nikjiu rajuaꞌa lanuꞌu kauk nimix mejeu kulꞌus kupu stinjia lu rama lunejem kara nui kunju o ranju kunju kujupu ra juaꞌai de perse rajuaꞌa ku kuju bumaꞌang sujueiñ ya rama bumaiñ sejeiñ jui rama jui nipep mbaeje malabejeu kulꞌus o manakaꞌang sania ninyau nipeuk kupun luꞌei per timji rimix si ljung kulꞌus o lujung sania niyau nip mbanjuap manjual ni kutsejei lunjuap manjual ¿porké? Porke rajuik kandun kulꞌus ngajaik ndutꞌei ngajaik naru pe nipeuk miꞌiat rimix kupu stinjia timjik kale batꞌei timjik sau mjang sujueiñ y ramat kuando rikjiuk linjiuat kupu stinjia timjik rimix pe nipep miꞌiat timjik rajuik tiljiañ ljung kulꞌus ljung de miꞌiat rapu ves kiajai baejei ninjia ke kat ngajaik kandun kulꞌus <noise> kupu stinjia ne manup ne nimix.